Iyapatu namappaccing jari e rekko ibissai mappammula paqgellanganna lettuq cappana mappammulai paleqna lettuq alekkeqna madeceng paro nrang isisiqna iyaro onrang tujunnanaq jari e nappai madeceng paccingna